मोरोच्चन्, हन्स्क्रितिक् होइसे अरब्, बब, अफ्रिकन् अरु एउरोपेअन् पभबर् एक् हजिब् मिस्रोन्। इस्लमो दर गओन् लोय् उथ, परिअल्, अतिथ अरु परम्पर रगत् हिल्प कर्म उपरत् पबल् गुरुत दिअ। छ्हर् जोतिल् बस्त हिल्प हजिब् बजर् अरु अन्यनस्थल् पत्त होलिक् केकोज् मरकेश् <hesitation> प्रोफेसोरोर्करोर् सहोरोर् बिअस्त मोदिर। मोरोच्चो हकलो इस्लम् धर्म पधन्कोज्, <hesitation> जनगुस्त्रि ए अधिकन्खरे सुन्नि इस्लम् पन्दन्कोरे। कोर्मिओ प्रथये द्रोनल्दि जिबोन् थेस्तो पभब् पेलय्। मोरोच्चो जिबोन् जनगुस्त्रि होइसे अरब् अरु बब अर्, अहरि अन्सलत् बब अर्, हन्स्क्रिति बिखेक् भबे पबोल्। मोरोच्चो तेओलकोर् भख होइसे अरबि भख, सोकरि भख, अत मोरोच्चोर् उपभबे बोगुतु भख पोसोलिद्।